Kendaraan apè nyang pengen enté cobain di masa depan.

Jam bérapé biasanyé enté tidur?

Yang begimanè cara èntè biar mental tètèp kejagè atau sehat?

Ceritain sejarah tentang kota tempat tinggal enté

banyak orang nyang ngéléstariin kesenian ntuh lewat sanggar atow padépokan. biasényé itu mereka melestarikannya ituh jawara, palang pintu, atow kegiatan-kegiatan budaya.

Ya pernah ikut kegiatan lestari alam, biasanya itu orang-orang gotong royong buat kebersihan sungai atau kali-kali yang deket sama rumah mereka.

Alternatif di lingkungan itu banyak banget yang paké. Soalnya biasanya masyarakat itu lebih mau pengobatan alternatif karena mureh harganya dan mudah ditemuin di kampung-kampung atau sekitar lingkungan mereka.

biasanya warga sekitar itu bermain tiktok ins eee , eee facebook dan sebagainya [udah].

orang mah biasanya sekarang pengennya naiknya tuh mobil motor.. udah kagak ada lagi yang mau jalan kaki naik sépéda.. paling bocah doang yang naék sépéda.. itu juga kalo bocahnya mau.. bocah-bocah sekarang mah naiknya juga naik motor.. bocah sd juga naik motor.. au péngénnya gimana..padahal mah bénéran enakan juga naik sépéda apa jalan kaki.. sehat..

Orang sekarang mah susah diajak benérnya. Sekolah pada kagak mau. Baru juga madrasah, SMP, udah berenti pengennya kerja aja pikiran. Kalo di awé-awé buat jadi begini begitu tu ama RT pada ogah. Karang Taruna ya ogah. Susah yak, gimana yak, bocah sekarang mikirnya pengennya seneng doang sih. Pengennya ya sekolah semua apalagi tau sendiri dah kita mah begitu. Palingan juga ya pada sekolah aja dulu, paling nggak sampé SMA, syukur-syukur mah ampé kuliah biar pikirannya rada benèr dikit. Jangan ujug-ujug pengennya kerja, kerja ntar unjung-unjungnya kerja begini begitu yang disalahin pabriknya.

ada tanjidor kecapi.. kagak bisa cuman mainnya.. lagian juga udah kagak ada yang mainin.. palingan juga bocah-bocah yang pada apa tuh main ondél-ondél.. itu juga bênêr apa ngga nya ngga tau ya.. namanya dia bawa-bawaan itu apa tu salon.. laguan gasak-gesék juga au bênêr au kagaknya lah.. orang keliatannya mah kayak maèn tapi mah ada itunya ada suaranya rekaman gitu bènèr apa kagaknya ngga tau kita.. ya mudah-mudahan sih bènèr..

Santernya mah Pitung. Rumahnya masih ada, kabarnya udah kaga ada, orangnya, dimana kuburannya kaga tau. Banyak yang diceritain katanya punya ilmu, apalah sakti dah, begitu dah, tapi yang jelas orangnya mah udah meninggal cuman kuburannya d imana kita belom tau. Rumahnya mah masih ada sampe ada masjidnya dimana itu ya masjid eee di Marunda, masih ada rumah sama masjidnya masih ada Si Pitung.

Barang yang paling penting saat kita bawa rekreasi atau liburan gitu.. yang paling penting ya duit. Kalo ngga ada duit ya agak susah kita mau pada jajan mau pada jalan-jalan dolan-dolan, itu agak susah tuh menurut kita, yang paling penting duit biar kata kita pakeannya setelan kaos oblong ama sendal jepit kalo duitnya banyak duitnya gabrek ya kita bisa beli apa aja.

ya kita mah tiap hari olahraga masak nyuci ngomèl juga olahraga kalo kaga ngomèl kayanya kaga komplit hari ya begitudèh namnya juga dirumah yang diurusin banyak apalagi kita perempuan kawin ngurusin anak ngurusin laki kerja juga jadi kalo olahraga yè setiap hari juga olahraga lah kaga ada urusannya olahraga cuman lèlarian doang cuman seminngu sekali lah setiap hari ngèpèl gitu bèbènah pokoknyè olahraga dah kita setiap hari berangkat kerja gè olahraga

Ya, kalo kita mah demennya ngayab. Ngéléyép, oh ngéléyép. Sorry, sorry salah ya, ngéléyép tidur ya kapan aja dah kalo tidur mah. Di tempat kerja juga kalo bisa merem mah merem, bentaran juga gapapa yang penting adé bisa merem aja. Udah ilang puyengnya. Begitu doang. Ya, kalo pengen pules tidurnya, mah namanya bukan ngéléyép lah, ngéléyép mah cuman meremin mata bentar, mélék. Kalo ngéléyép doang mah, di mana juga bisa. Di sini juga bisa ngéléyép.

Iya kalo di kampung kita mah, rata-rata mah masih ada yang lulusan sarjana. Tapi banyakan pada milihnya tuh, lulus SMA apa SMK. Karena pikirannya tuh udah gitu, kêlar sekolah ya kerja gitu. Nggak apa ya, kagak mikirin pêngên kuliah di mana. Makanya kadang bêgimana gitu biar pada pikirannya tuh, biar apa ya, biar abis lulus sekolah tu kagak mikirnya kerja. Sekolah lagi gitu kuliah, ampé jadi sarjana gitu paling kagak mah. Kalo misalkan apa ya dia milih kerja juga paling nggak kan kita tuntun gitu biar jangan kerja doang pikirannya, biar mikir kudu sekolah juga. Soalnya banyak yang nyêsêl. Kerja-kerja doang juga ujung-ujungnya juga kagak kêpake pengalamannya gara-gara kagak punya ijasah.

ééé kaga kira-kira dah kalo ama bola mah mantèng aja itu mata depan tv, ampè diè yang kaga maen diè ngomèlin tv, cara kita mah ya jangan nyalahin orang yang maèn, diè ajè yang maèn kalo ngomèlin orang mulu mah nyalah-nyalahin orang, gèdèg banget dengèr nyè, ngatur-ngatur padahal mèh maèn jangan, jangan ngomentarin orang lah ini mah ngomongin orang, ngomongin orang maèn diènyè maèn nonton.

Kalo pesén orang tua mah, bukan terkenal sih yak, kepaké. Ya jadi guru. Soalnya kalo jadi guru, kalo kata orang tua mah nyampé ke akhèrat, amalnya banyak, berkahnya banyak. Bukan apa yak, kalo kerja pabrik apa kerja apa mah ya bukan kagak berkah juga sih cuman kalo kita jadi guru nggak cuman buat dunia kita doang, buat akhèratnya juga. Itu mah pesén orang tua, gitu.

Iyaa sayang mah sayang sama kampung sendiri mah.. cuma gimana yak udah béjubél bét orang.. kebanyakan orang jadi panas banget jorok.. duh kagak bétah dah ngeliatnya.. mau bégimana kampung-kampung sendiri kita juga pikirannya mah pengennya balik-balik juga.. iyaa namanya kampung sendiri yaa démén.. biar gimana kita diem juga tetep aja gitu pengennya mah balik lagi kesitu gitu.. ngga ngga ngga tau tau betah di tempat baru.. biar kata betah juga tempat baru mah péngénnya balik lagi.. biar kata cuma péngén main doang mah..

udah, udah pada ilang apa ya seni-seni bétawi mah udah jarang yang ngêwarisin sekarang kalo ada juga bocah cuman buat dijadiin itu ondél-ondél buat ngamén bukan bênêr emang diê dêmên buat mintain duit doang. Paling yang masih di paké sama èmak-èmak majelis taklim sekarang itu rebana, itu juga èmak-èmak majelis taklim bukan yang muda-muda gitu. yang muda-muda mah ya udah maké-maké apatuh begituan cuma buat nyari duit doang kagak bênêr emang dia dêmên gitu bukan péngén bukan péngén ngêwarisin gitu tapi emang cuma buat nyari duit sekarang mah itu mah keliatan gimana kita doang.

penting pendidikan mah.. bêkêl, ngga bakal basi, awét sepanjang jaman.. mangkanya kita lahir dari orang tua yang kagak sekolah, kagak tau baca, kagak tau angka kitanya jangan begitu.. itu kudu sekolah.. biar kagak dibodohin orang.. biar kagak rugi idup kedepannya.. biarin orang tua kita mah begitu ngga apa-apa.. yang penting kitanya jangan kayak orang tua kita.. kudu lebih baék dari orang tua kita.. bu gu orang tua kita juga nyuruh sekola.. biar jangan kayak dia-dia pada.. biar pada bênêr hidupnya.. nggaaa ngga pada nyuruh sukses orangtua mahh.. nyuruhnya biar bênêr.. biar dapet kerjanya ènak.. biar panjang langkahnya kalo kata orang tua mah..

Kecil mah péngén banget itu jadi arsitek. Cuma kita tau sekolah arsitek mahal. Orant tua kagak ada duit. Ya ada slot beasiswa mah ya udah diambil aja yang penting mah jadi sarjana gitu. Biarin dah cita-cita kita juga kayak gitu nggak késampéan. Mudah-mudahan di anak mah késampéan, insyaallah begitu.

Lah liburan mah yang penting mah nonton tv amè jajan, kalo ada duit ya jalan-jalan, kalau duitnya kaga cukup yaudeh dirumah ajè main bareng ama sodara, ama bocah, ama temen, engga mesti pègi-pègian. Tapi ya kalau duit ada mah ada lebihan mah ya gapapa jalan-jalan kemana kek jalannya enak jangan maksain.

Penting banget lah kalo keluarga mah biar kita tau asal usul kita dari mana. Dari ema bapa yang kaya gimana. Namanya orang kan taunya kita ga baé-baé aja, apalagi kita bukan orang kaya jadi keliatannya tu ya yaélah sapa eluh? gitu. Kalo orang kaya emang biar kata jelek juga keliatannye baé. Kalo kité yang bukan orang kaya mah mau bagus kaya apege tetep aja keliatannya jelek, makanya penting kita tau kita dari orang tua yang bagimana. Karena kita mah bener-bener lahir dari keluarga yang baé-baé bukan berarti kita miskin kita ga baé trus dia kaya dia baé, engga! salah itu begitu. Justru banyak yang kaya malah yang kaga baé! ga bisa manpaatin banda ema-bapanya, malah pengennya cuma bebikinan segala-gala tapi ga ada manfaatnya. Sekolah kaga kalo kita yang susah mah ketauan pikirannya pengen sekolah biar idep kedepannyah.